أوقات صعبة متنوعة حسب <hesitation> إذ كان <hesitation> أداوم بالشغل، أو ما أداوم، <hesitation> ممكن <hesitation> أصحى على صلاة الفجر أصلي الفجر، وأقعد <hesitation> أشرب قهوة <hesitation> أكل عادةً، أفطر، <hesitation> أتغدى، وأنام ما فيه وقت محدد مكن أنام بإثناعشر، واحدة بالليل.